Eey, neɗɗo ina foti suɓaade kala suɓngooji. Ngati ko ɗum hokkata poolgu. Ko ɗum kadi yanndinta yimɓe. Ɗum noon, aano e woɓɓe, tawa onon fof on cuɓiima, ko onon njooɗni mo cuɓɓiɗon oo. Ɗum noon so a wiyi a waɗata suɓngo, aan gooto aɗa waawi hokkude neɗɗo poolgu, aan gooto kadi, aɗa waawi yanndinde neɗɗo.